لون ramaadiga ikan gon, una imuni logo arabilo bagni ku ramadiga igina, <hesitation> lakin uui uburtiga il, deen tawal uburti lei, detee lo kabak idir khalseda, ju uinane deein tawoka foga le kogani uburtilo, ramaa <hesitation> yan ingira ramadinga fiyin, uu rutan samalog uburtigailo, taka ju yala kabaka idachiron bata toya foginani, kitil goni haja badil gon bardu ramadi darin, iskintil gon u ramadiga ilon. <hesitation> dari haja ramadi dirr darin, kiti darin tobdar, malle ramadi dari.